Kan tho'on nu, tho'on ni, tho'on yu, tho'on jngu, thjon, ch'e, the yu, the jngu, the, na, ni, yatu, jon, <noise> n'on, nu, <noise> ni, yu, jngu.